Tɔɔ dí taataalɩ! Dza dɩ bisítɔ na dɩ kpátɔ lá kaa ɖeñna kuŋsɔmʋrʋná. Kuŋsɔmʋrʋná na bʋ tóóre. Kuŋsɔmʋrʋná yáa bʋ hɔñŋhɔñŋsɛ sɛɛ yofósɛɛ yɛyá lɔ bʋʋ kɔna kumóo fɩtílamɛ fɩtɩlaá sɔŋ gnaaa bʋká bʋʋ ná fɛdʋ gɛɛmɔ. Tɔɔ ŋñdzɩñsɩ bíɩ kumóo lí kuŋsɔmʋrʋná mɛ mɩnɛ, bʋ wɛná vɔɔsɛ, vɔɔsɛɛ baá tʋná kuŋsɔmʋrʋná lɔ, vɔɔsɛ síɩ mɔsí kumóo mɩnɛɛ ka laná fɛ fɩtɩla. Tɔɔ vɔɔsɛ sí sɩɩ láana kumóo mɔɔ bʋ táa kpáta laná kumóo kíríkírí fɩtɩla dzaá mɩnɛ aráa bɔɔ, bʋʋ kɔní kaa tala fɔlɔɔkʋrʋ, báá síŋí báá kpaŋsí vɔɔŋɛ ká. báá kpaŋsɩ, kpaŋsítɔ tʋʋ baá yá sɩ tóóre. Kpaŋsítɔ tʋ goóre, tóóre ká bʋlɔ mɔ, bʋlɔɔ bíɩ ŋ gníkɩ, bʋʋ ɖɛŋ vɔɔsɛ, bʋ ɖɛñŋá vɔɔsɛ mɔɔ, kumóoó sʋŋ gnaa fɩtíla goóre, bíɩ ŋ gníkɩ tóóre dí kpina, bʋʋ kóró, fɩtílaá ɖɩŋ. Ŋnáa? Tɔɔ bʋnáá dɩí yá sɩ tóóre. Tóóreé dzɛ. Tóóre dí dɩ wɛná sɩnásɛɛ yá sɩɩlɛ. Bíɩ ŋ gníkɩ bʋ lána vaŋdiwo lɔ, ŋñná sɩ kumóo sɔñ, bíɩ ŋ gníkɩ lɔ bʋ búti na vamɛɛrɛ lɔ, ŋñná sɩ gnimoó ɖɩñ. Tɔɔ bʋʋ dɩí yá sɩ tóóreé dzɛ. Dɩ dzɩñ go sɩ kuŋsɔmʋrʋnáa yelé fɩtílaá sɔñ, fɩtílaá sɔñ kumóo gnaaa díí ná gɛɛmɔ, amá kuŋsɔmʋrʋnáa kɔwana kumóo mɔɔ, bʋ wɛná tóóre dɛɛɛ laná tóóre dɛɛɛ ɖɛñŋá vɔɔsɛ na bʋká vɔñŋɛɛ laná kumóo fɩtíla dzaá kíríkírí, tóóre dí kéé kóro kumóo, tóóre dí kéé bíɩ ŋ gníkɩ, bʋʋ kóró kumóo, bʋ kórotɔ kumóo yáa sɩbé, bʋʋ fɔkí vɔɔsɛ, vɔɔsɛ táa ɖɛñ ró bɔɔ, ŋñná sɩ kumóo táa kpáta la kíríkírí bɔɔ. Tɔɔ bɔɔ dɩɩ yáa sɩ tóóreé dzɛ.